Wakkati to lesdi ndiya kam e woni daga ɗiga wonuki e mari toɓo ɗum ngo yaago wakkati ki ɗuuɗaayi ki seɗɗinaayi wakkati reetayi.